Agar men o'rmonni yolg'iz kesib o'tishim kerak bo'lsa, safarga birinchi navbatda yaxshilab kiyinib olgan bo'lardim. <hesitation> Himoya kiyimlaridan foydalangan bo'lardim hamda yeguliklar olgan bo'lardim va <hesitation> qurol olgan bo'lardim, chunki o'rmonda yovvoyi hayvonlar bor hujum qilishi mumkin bo'lgan va <hesitation> yorug'lik chiqaruvchi fonar olgan bo'lardim qorong'ida yoqish uchun.